Pähkmämurdja om hariligult kas tugõvast metallist vai puust. Ja sääl ummaq teräväq hambaq miä haardusõq tuu pähkmä koorõga ja sis pikäq käepidemeq, nii et noidõst vaotat, sis sinnäq teküs <hesitation> tukõv jõud taadõ ja tä vaotaski pähkmäkoorõ katski.